<noise> Sambôsy <noise> avao zao <noise> mba ty <noise> hanehaneko. <noise> Mahalany <noise> dimapolo <noise> eo raho <noise> anatin'ny herin'andro <noise> raiky. <noise>